هذا الشبح انو يهرب من نفسه لحد ما استكشف انو الخوف ليس من الظلام بل الضهور بالوحدة، مع مرور الوقت اتعلم انه يواجه خوفه و يجد السلام بين الظلام.